Eh myani a poləm a tsənghən mel tə baba ghəti <noise> kafi baba ghəti tə ga ɗəŋ mə ku:b ghən monda ɓastə baba gopi kya man ced ghən ko kə ced nə wurɓa wo wulghə tu kada a gnaləŋ myan ma mə gnalni myan ma baba ghən ba a taməŋ so daghən citə wo fughə ghəron tlighə ghai amma kya ɓitalghə kya ɓitalghə giɓi giɓi kusaŋ musaman myani a tsənghənan mi cimtə sai ɗaŋ a gami ma nda mə yisəŋ tu daghən a fi ghən mai kyau eh baba gəti tsənghan wopm cimtə kafin tə ga ɗəŋ mə ku:b ghən ɓastə monda kuma a na:mən ndara a tsənghən ɗəŋ ko a tsənghən dlək zarsə kya la:b nə bashi gon ma kya wultətu baba ma gnal ma cim dashin dangya guŋwo wo wulghətu yan kya gnalnə ghən ɗəŋ ba ka gnal tə tə maraghən raŋ kaɗa a vuŋ shin zha njiri a rawa in za:r yaman kab gən ɓaskə ya tagən sai a kamata ma tə polghə sabotə jwan ba wo sutuɗi man wutu wani ta:mən don ana kab baa sularɗiŋ toh a gi gos kəndi ko a kasuwa ɗaŋ mya fin mə yel ɓastə ko jighən kitn ma mə yel ɓastə tsənghən makobci mə yel ɓastə gos wo diya mbighən vərgon kyan ɗa dəni ma ka tuŋ kya paŋ kə yel ka wutu ah a ɗəghərni ba a ɗəghərniŋ gnawon ɗaŋ ca vərtə forəm to gnas wo tsən saghat saghat amma gnawon ɗan koni ya ced ca tatə ko ni na ced tə tatə to gna gin ba wo shi shi gnal ghərwon nəkə gamashiŋ sai tsənghən tə baba gopi a poləm ghai sosai ko ɗaŋ ba ci ɗa yawonəŋ amma tsənghən wopm cimtə mə ku:b ghən monda kya mani yan kya kon ghən mai kyau tu gon fi yan kya fi gwaŋ tohfa ka tlya ɓobtsə wo mbi ɓobtsə wo nga:bkəi ghai kya taɗi kya gyomtləghən ki cimtə yan ka futə casu kon ghərwon ɗaŋ kyani ma ka fi ba kya fiŋ sai kə ghərwon ɗaŋ gon cafi mai kyau toh ɗani unkya fi gna minti mbətləmi ya ngalai ka kabnə wo cighə mari sabotu kya kon ghəryo ɗaŋ gon cafi kyani ba kyafi ghəshiŋ um mya tsəni tsad mya ɓitaltə ko da shike yawon ba ciɗa a məshi amma kusan ko dzaŋyo mya tsani mya ɓital ghəryo ɗaŋ a ga:m ghai nə gighən kita nə kasuwa nə gaghən wurɓa a tasa kaɗa mara wurɓa ɓuruk ɓuruk kab gi yani a ku:bmi ghai yaddiyo ;aŋ atu gamashi ba ata fi karatuŋ ko namboŋ ba ata fiŋ kusan myani ma ko ɗaŋ ba cik a kasance banə polghəniŋ amma kuma agib kə rashi tləghən ɗa makarantas eh a gighən kitn tə kasuwa ɗaŋ a ku:b ghai mə dya ghən monda kuma ba a ca:m mə fi tsənghən banzaŋ ba a fim kə tsənghə mə tsənni mə ga yir gon har ɗaŋ yawon tsən ba mi dya mi cim yasan tu vərəm bashiŋ məna fi jari ghaiŋ vərəm bashi wurɓa mə fi ghəshi gin ghai ko nə mama wom mama mama ciɗa tə rai ba a dabməsəŋ ya gonni cikkən ci mi monda a vwa mama wopm mə fi mi toknandam amma myan mi dən mitə mama ya byayltəŋ ma mə mbitə mə ləri dən wuŋ ma ba mi cim yasan wonɗi tu yasan vərəm gna kobo wonɗi mə mbi mama ləri ghaiŋ illa gna ghəshi ɗaŋ mya fi mya gnyi gyagna ingen mya fi gya kasuwa yan mitə kobo a tasəŋ ma ngab gna mad mə ndari kasuwa mə ɗiɓari mə kə:n mamai dən wuŋ mya lərti ya byatli mə sumɗi ca wum la gya yasan ca wumi tu mama ba a byatltəŋ to ɗani sai tə cimtədi tə bwatə mama kab gna kobo ghani ko kəci gna tlughai mə wupm tu ma:n dambarghə toh kab ghəshi gya gi məyeli dan ə tu gaanghai nə baba gopi ku:bəŋ ghai baba gopi ku:b ghən monda gyoɗaŋ ghəryo ɗaŋ afi ma ba sai mə ku:b gna njwan wos amma ba wai mə mbi ɓuruk huŋ don gos baba gopi tsənghən wos ya gadama ca gi vwalaŋ wo dya mbi vwalaŋ a buhu vari monda vər gon kiyi bya kiyi byaŋha voni ya shiti ɗi kya man wo taghə ɗaɗa toh iri dashi gi za:r won ɗaŋ kya tsən təyani ka ku:b righən ka ku:b hakuri maraghən ra tə gon gos kuma za:r ya fi ghən mai kyawuŋ ɗa ɗan ɗa ɗan wo futə wo wutu wani ghəshin ɗaŋ kə fin fa ba a poləm ghaiŋ toh shi yasa a tsənni lafiya a tsən wusuŋ wusuŋ tə gya yan uwawos kua baba gopi har ɗan ɗanni tsən ghəryo ɗaŋ mə ku:b ɓastə yani bayi kad səmbərsə ɗatə dənəŋ gos səmbər ya man ma səmbər wo mob polghən fiye tə gna wos <noise> wo lya lya tə səmbər fiye tə gna wos ama kab cafi gi tu kaɗa gna tə makaraiŋ yan kinə gna wos a shiti a fi ghən gaa yan kinə <noise> gnawos kuma kya man kyaman tughən ya yeli kaman ka marai wo wultu <noise> ba ca fi cik ghəyiŋ akwai ghərwon ɗaŋ valti ca wul tu ka tlər vun tə baba gwa ka diya ka ɓumtsəŋ ma yaddaŋ sai dzŋgi ɗaŋ mə cim tu baba mana yel gna galan won yir ɗa voi myasu mə ɗiɓari mə ɗi:b ghən ghai sai baba wuləm tu ki gatə gna mə wutu yan ka ɗiɓi ɗiɓi aman kwa mə futə wurɓai a wutu a lə:d toh ata wutu tundaŋ yan a ɗiɓartəmənəŋ ta mə gai mə yeli ɓa sai məta kab vi woshi sai məta gai ɗaŋ mə ga gali ata mbudəŋ gali ata ɓwa gna cari wos cares tamanɓwai ɓwanə cari sai ata sake ɓwa nashi ta sake ɓwa bijimi ɗaŋ a ɓwa bijimi sai nashi ta kasai toh nashes ɗaŋ a məshi mə ɗiɓari amma kafin baba gopi tə məs gali ɗaŋ ata wultu mə gai ɗaŋ mə gayi har ta fi dzub tliti toh shi yasa ya wutu a rayuwan mya tuna tsənghə wopm tə dagən gaskiya mə yaɓa sosai a poləm ghai a tsənghən tə baba gopi sabotu wo gaghə a malghənəŋ yan ca sughə a ba ka yisəŋ tu ca sughəŋ kullum ca su gos tə yeli gna ca fi ghən ndara ba kushi kushiŋ so mya wutu a tsənghən ɗaŋ mya tuna tsənghən mel tə daghən ɗaŋ mə tsən ca poləm ate gefe gon te gefe gon kuma ɗaŋ ba ata ɓital musaman myan ɗaŋ mya wulvin tə lərəm makaranta toh amma makaranta ɗaŋ bamətləŋ <hesitation> bawai ata fi tu ko tə danna məŋ atayi tə ɓitalghən wos ɗa ɗan mya cettə wutu mə figən hakuri kawai toh ɓitalghənes yan citu ataya su kar mə tlə ghən natəŋ ca yeli mya tli məsəŋ kwan karatu ma tsən dənəŋ so ɓitalghan wos kəndi mə tsənni dən dayake gna məri ca a karan yanshi yan nə kə ɓədləŋ yanshi taman tlə kwa coŋ wum adua woshi mə tsənni dən citə dag gal ɗan mə lyatə mən ɗaŋ ə lya gali mə shiti mə ma sum a kitn gighənikuma a ku:b a kitn gighənes yani kam a fum tu kitn gighən banə buŋnəŋ toh kaga tsən ghən tə yani mə ku:b ghən monda kuma a poləm ghai sosai kuma mə yeli a nam mən nə ghən ndara sabotu ciɗaŋ ba mya tlə məsəŋ kara wa dən gya gonəŋ ci ɗaŋ ba ma tlə wutu wani ci kawu ghəti ko kuma yeskə baban ca fi la gobnati tə bwam wurɓaŋ ah ah tun ɗaŋ ɗaŋ ɗaŋni tsən tsənghənen yawon ma dya ma səŋ di:b gali guda dzub toh mya gnal nə ni ma taɓa ma mə shin raɓi trailer kə galtsə ba nə wurɓa gobnati mə tuŋ nə wurɓa tlwaghən kitn yauwa raɓi trailer kə gal ma taɓa mə nyom mota varaŋshi gi ɗaŋ ca nyom mataɓa mə ɗi:b galtsə namboŋ namboŋ guda dzub tliti watsəmai mə haɗa shiwasənyi nə gən ma taɓa mə kab wurɓa ləpm so ɗani kab gi nə tsən ghən tə baba gəti so a tsənghən a tsənni ntsən tə za:r a ku:b ko kuma wum viwos a fi laghai tə na ghə mən tə amfani mya wutu sai tsənghən tə baba gopi gaskiya a poləm a tsənghən tə yani mə ku:b ghən monda mya tsənghəni myatu ka a gam ghən ba məfi makarantan gna sai dzaŋgon sai mə kab eh domin eh murghə la: local government ata mani ca wuləm tu kai mə yel ghəshi wan ɗaŋ kya fin a poləm ghai mə yel ka nad galtsə nə varaŋshi tsən kab nə gwa mə wutu kab nə gən a wutu toh a man a ku:b ghai ɓa mə wutu ka ɗaŋ kin za:r vara no no no ga za:r vari dzangi mya ga la gobnateshi ta ma cin yara toh ɗani ghan mə wutu mya wutu a poləm a ghəryo ɗaŋ baba gəti a ga: ghayiŋ gi a fi laifi coŋ mən sabotu tun ɗaŋ dullu dulluŋsə zarsə ma tə yel ngəshi tə shim gon ma a wulgos tu yan katam galtsən ma taghə karatu ko ɗaŋ karatu nə gən mya kyau amma mya wutu bayawon ɗaŋ a hanam karatushi amma adzidəm ghən monda gi ma wutu tsəngɦən tə a tsənni a wum vik za:r ka kara ghai ko ba baba kaɗaiŋ gon ba nə baba kaden gon nə kama wo vərghə vi ko kamden gya gon mya righən cinshi wo wutu wani tu um kiti wurɓa gna uh toh fi ghərwon ɗaŋ wo man naghə məni tə ndaraghən ken wurɓa fa ɗaŋ kə yelən ca vumi fa kafin a gnal a tu bayi tə saukiŋ amma a tsənni tə za:r tə fughə vi toh a sa:tə kə:m ves yi ndara ko bayi ndaraŋ gon ka yeltə ba yir wurɓaŋ amma fa wo fughə vi ndara so kada a mbitu a mbitu wani ba a yir wurbaŋ wurɓa nə fighən coŋ eah wurɓa ɗaŋ kə yeltən wurɓa nə fighən coŋ don wurɓa yan kafinə ghərwon na lya lye sai kə yeli ka luyi gon kua ca mbud a wurɓai gnalghən a tuŋ so mya wutu wurɓa nə iko coŋ yan a ca yan ya righən tə gya kamtsan yan kya wulghən vi ma səghə kəm ko kə yir ghətəŋ ma səghə kəm ghəryo ɗaŋ kya koni mitə ɓitalghən tu coŋvon ghən a shin ghədi ɓasəm aman fum ghəshi.